نكون وحدي خير، واش ندير مع أسوء عدو لي، ماعندي ماندير معاه، وحدي، أنا هادئة، حتى حاجه ماديرونجيني، بصح مع أسوء عدو لي سيجعلني غير مرتاحة، إذن مانكونش مليحه.